أفضل إنه أفقد مفاتيحي على إنه افقد هاتفي المحمول؛ لأنه هاتفي فيه كل شيء، فيه الصور، الأرقام المهمة، تطبيقات التواصل، أما المفاتيح يمكن إني استبدلها، أو استعين بأحد لفتح الباب، ،لكن إذا أضعت هاتفي بتكون المشكلة أكبر ،فقدان الهاتف يعني فقدان الإتصال بالعالم الخارجي وهذا يؤثر على حياتي بشكل كبير -عع- عكس <hesitation> فقدان المفتاح.